<noise> wukahamba ebafu, iwutha kwamaghetse awahenirye iwimya esabuni, iwanaba ndeke ibyahenia. Ebinyalha byawu byamabya ibinakyinire mwomuthaka, iwiha mwomuthaka nabyu byahenia ndeke. Byabirihenia ndeke iwimya a kakyimba iwayisangulha ibyathamukalha